بحب إن أنا في آخر الأسبوع أتفرج على فيلم يبقى <hesitation> فيه قصة كويسة، وأجيب البيت- البيتزا معايا وأقعد آكل كده وأنا بتفرج <hesitation> يعني بحب الجو ده جداً.